لو كنت أقدر أتناول العشاء مع شخصية تاريخية، أكيد كنت بختار سيف الدين قطز، اللي هزم المماليك في معركة عين جالوت الخالدة ودحر خطرهم عن نصرة العالم الإسلامي. كنت تجلس معه، وأحب أستأنس معه وأشوف كيف قاد المعركة. وكنت أشارك معه في المعركة، وبشوف إش-إيش خبايا الدولة؟ وشلون سواها؟ بعرف منه التفاصيل.